که چیري زه وږي یم، نو زه به هیڅ کله هم نوي تجربې و نه کړم بلکي هغه شی به پوخ کړم چې زه مهارت پکښي لرم. نوی شی نه ویل کیږي، کیدای سي خراب راسي، او یا هم هیڅ خوند و نه کړي. نو په همدې خاطر زه نوې تجربې نه کوم ځکه چې خطر یې تر خوند ډېر دی او که چیري څوک وږی وي باید ډیر پام وکړي. په همدې اساس زه پخوانی شی خوښومه او نوی شی نه خوښوم.